Kunmile dosapi sia urusengku pagi wo sore siningkupa <hesitation> ke <hesitation> kuman nowu pareng kukumo supaya kukenara mena ka- ka- kaapa ana ka sineuana butul, jadi memodo mawengido siningku isoro <hesitation> wo pareng kuman, jadi sisapi si mete umou wosiopo kusiti ih, ngah.